In, uu, uni, kuún, u'un, iñu, uxia, una, ɨɨn, uxi, uxi in, uxi uu, uxi uni, uxi kuún, xiaun, xiaún in, xiaún uu, xiaún uni, xiaún kuún, ehh xiaún u'un, oko, oko in, oko uu, oko uni, oko kuún, oko u'un, oko uxi, oko uún iñu uxia, oko una, oko ɨɨn ehh, <hesitation> in xiko, in xiko in, in xiko uú, in xiko kuún, in xiko u'un, in xiko iñu, in xiko uxa, xiko una, in xiko ɨɨn, ehh, kuun xiko, kuun xiko in, kuun xiko uu, kuun xiko uni, kuun xiko kuún, kuun xiko iñu, kuun xiko uxia, kuun xiko una, kuun xiko iin, u'un xiko, uun xiko in, kuun xiko uu, kuun xiko uni, kuun xiko kuún, kuun xiko u'un, kuun xiko iñu, kuun xiko uxa, kuun xiko una, kuun xiko iin, kuun xiko, u'un xiko in, u'un xiko uú, u'un xiko uni, u'un xiko kuun, u'un xiko iñi, u'un xiko uxia, u'un xiko una, u'un xico iin, iñu xiko, iñu xiko in, iñu xiko uu, iñu xiko uni, iñu xiko kuún, iñu xiko uún, iñu xiko iñu, iñu xiko uxia, iñu xiko una, iñu xiko iin, ehh xiaun.